Kanen Tara sia poaj be lam e kaj e nam a kanen. Kilalan u kajen. Kilalan te ka na ien, revan hovot ni Buka i lam taru kilalan te ka na ien, ti kaj ia lam i pinapo. Kilalan te ka na ien, kanen te ka na ien, kanen a kajen. A revan i hagal ma tara koukou, hagal ma taru tapiok, hagal ma tara sah hai kanen ti tuan ni sep eru, be ru e la rim. Poaj te boak a poaj ne nah, ba ru na natung gur, ru natung a tanauk a gu ti natung eru turu kilalan te ka na yen. Be, ti rako mea ru gu, bu kilalan e boak a no turu mes u len, kilalan te ka na ien, kilalan u kajen. Revan i <hesitation> nous a tara rais, koukou, tapiok na hai kanen ti nous e ru ti tuan ni nen a barevan tara poaj te ka na ien, na revan ti lam turu kilalan mei ta katun ta lavas u, katun a para te lam turu kilalan te ka na ien ti kats ia lam i pinapo. Poaj ti Ti nen <hesitation> ua revan turu kilalan, be ru e sal pas er a kanen ti nen mea ru a kanen, sal eru, "Puuh, kanen a raraeh tun te hois e rin a revan ni Petats." Poaj ti nen u ru bete sal pas er a kanen. Ru mei ta bes u, ru i kopis si mei a kanen ti kopis u ru turu pinapo i taruru. Poaj ti ka u lam tara poaj e nah, bu mes u kilalan ti hois sai pon ne ru. Poaj ti hois sin mea ru kilalan te ka ne nah, be ru e bor mer e lam. Sisia katun, me natung e moa sia gu. So tara poaj ne nah, sisia katun e natung a sia gu. Ke lo natei nom, i Petats a katun a para. Poaj ti natung mea ru <hesitation> u gu, ba gu sapang a no. Ti rako mea ru gu ba pinapo e puil, puil a puil tara gu. Kanen e mei la haraeh i wam, ti rako miu taheleo u kokoain. Poaj te boak a poaj pone ne nah, a revan i gon ponim, be ru me nen pon ria turu kilalan te ka na ien, be ru e sal pone er ti kat mea lam a kanen te ka na ien. So a kanen Te la ua rim a revan i pinapo i tamulam eru e la sir tun pas e rim ta me nen mea ru ta kanen. Ru mei ta la sin me ma ta sa uru, la sin tun pas e rim ta me nen mea ru ta kanen, bete hamasol er u tor i tariru. Kanen ti lam te-te soat kopis e ruru mei ta la haraeh si u, kanen a para te la me riru, bet na nen er, bete la me rea turu pinapo i tariru. Kopis me ru turu pinapo tariru, na soat kavui e ria ru a masal, u jon je taheleo tariru. So a kanen teka ta ien, mei ta la haraeh wam, te-te-te kat mea lam a kanen. Mes a poaj be ru hois si ner a mes a kenan. Kova mei ta boak u, revan i la hasol, la hasol u turu toukui tariru, ru i natei kanen e habes se nou eri, eri ia kat be ri te e la bitein ru je hakej bitein has <hesitation> te kat me rea ri u kilalan. Ri ia kat be ri te kui hatot ne ru ta kanen tariri te kahet me rea ri mumunatun tariri. Le tavikal e ru te kat me rea ri u kilalan na sah, na sah, sah te tuan ni kat ha bes e na hana a pinapo. Ri ia-ri ia kui ta kanen hanen rea ri a masal i tariri. Tara mes a poaj has, ri mas tavikal e ru, be ri te kui ru a toukui tariri. Toukui, toukui Eri-eri ia kui a toukui hamatolan i tariri, be te tavikal e ru a sah hai toukui te-te boak a no te la sin me nam a-te la sin e nam u kilalan na sah, ri ya kui a mij toukui te tuan ni kat haraeh na tou tapa i tariri han a pinapo i tariri. Pinapo i tariri e tapa <hesitation> tou tapa i tariri e raeh sila nou sol ri longon e ru bor je sol eri e kaj e ru a sah a ka, te tuan ni kaj e riri. Mes a poaj tara tou kaka, ri mas ka haraeh i ru. Tou tapa i tariri ri ia longon u bor, kahet ne ru e ri, kahet ne ru a mes a katun. Gomin hat nin e lo pais te ka mui han a pinapo, mei, lo ka gon me nom a mes a katun. Ri ia ngot sil a mes a katun te ka ri han a pinapo tariri. So <hesitation> eiau a ta ka te-te ka sin rea ri han a pinapo i tariri. Re mas kahet nero a mes na mes tariri tara tou tapa i tariri. Ngot hare nia mes a katun a hamunasin tamulo <noise> gomin ngot hare ne eiau a boro, jia sah, jia sah, mei, hamatohan, hamunasin tamulo, ngot hare nia a mes a katun a hamunasin na hamatohan tamulo. So, tar tou tapa has tariri, kui hareah e ru luma i tariri. Kat haraeh luma raeh, ba tou tapa i tariri te raeh i ni han a pinapo. Tou tapa i tariri, kahet haraeh ne riri, tapa rea tar luma u raeh te kui e rea ri han a pinapo, ba tou tapa tariri te raeh i ro.